Mi yelan mi nyiba saare maunde be chudi duddum ha nder mare. mi wata leso walugo ha chudi mai pat be koromje jonde ngam voda mi nasta be robe am be bikkoi am min ferta.